या जो होन से सफ़ाई कोरनो की मशीन से ही एस जे तो कुनी आदमी अपु लाला झाडू से टेटोक टाइम लगदा भुता संग्रो सोनोक। या फिर मैं मरून की मशीन पर काम कर रहा हूं। या फिर मुझे एक आदमी से लगे रोना चाहिए।